Ny kolontsaina any Italia dia ny fisehoan-dry zareo ny fisiana fanjakana kely anankiray ao anatin'ny fanjakana lehibe, de ny fisian'i Vatican zany. Ny fananan-dry zareo ihany koa ny fa- famokarana paty isan-karazany ary ny- ry zareo no namorona ny pizza.